<hesitation> Fahasamihafana eo amin'ny soavaly sy ny ampondra ah, <noise> ny ampondra mahazaka entana betsaka kokoa raha mitaha amin'ny soavaly, <hesitation> ny ampondra ah tsy afaka mandeha mafy sy mihazakazaka mafy be otran'ny soavaly ,dia akotran'izay ny soavaly afaka mitarika sarety fa ny ampondra tsy afaka mitarika sarety.